पूष्टर एक लाइन ती चलने वालो साधन छे हरमा ब्रेड शुकला रूटा थंडा रूटा रवे तीनु काजे इतरीक वारम जराग कूरकूर्या बनावने। बदले तेरमा नाखिन कूरकूर्या बनावे हरमा समयें बचत, टाइमें बचत होई जाए। जट दिन करदे न <hesitation> हरमा रूटा थंडा रूटा नाखि देनु। बटन दबार दे ती थुड़ीक वारमा कड़क कड़क करदे रूटा न <hesitation> नास्तो करने जाए कि तेरमा जट दिन काम होई जे। कूरकूर न बनाए दे तेरती हिना टोस्टर न यूज करे।